ജാനു ജസ്തി <hesitation> ജേഅന്സ് ഇഉ പദ്ര മനസേ। മല്പേ ദേപേന്ദ ഉ ചോമ്ഫോര്തബ്ലേ അദി ഇപുന് ഇന്കു ഇന്കു। ഇന്ഛ ബോദു ജാന് അന്ഛ ഇപോലി ശോര്ത്സി ദന്ദ വന്തേ। ഉന്ചോമ്ഫോര്തബ്ലേ അപുന്ദു സോമേതിമേ നമ കുലുനഗ। നദപുനഗ പോനുനഗ അന്ഛ പുര സോ അന്ഛ അദു ഇന്കു। ജാനു ജസ്തി ജേഅന്സു നി പ്രേഫേര് മല്പേ ജേഅന്സു ദദ। പുര ദ്രേസ്സു ല സുഇത് അപുന്ദു ജേഅന്സു ഇന്കു മസ്തു। ചോമ്ഫോര്തബ്ലേ ഇപുനു ഇശ്ത ല അപുന്ദു പദ്ര ഐത ല। വരിഏതിഏസ് ഉന്ദുഅന്ഛ അദു ഇന്കു ജേഅന്സു ഇശ്ത അപുന്ദു।